أحسن ذكرى في الطفولة عنداى وقت المشيت للمدرسة مش أول مرة امشت باش نهز شعري أول شي جا في المسيرة التعليمية متاعي خاطرى طلعت الأولى اللولة متاع الكلاس والأولى متاع المدرسة الكل وقتها كنت فرحانة على لاخر وفخورة نوا فخورة بيا وتغزيلى كنت أنا عملت اللي عليا والناس كلها عجبتهم وكل طاقتى نفكرها وتعجبني.